ס'קען זיין ס'איז מעגליך <noise> אבעק ס'מוז זיין ס'איז זייער, זייער א שווערע זאך ווייל דאס איז וואס א מענטש ווערט געבוירן מיט און דאס קאנטראלירט אויך די וועג וויאזוי א מענטש <hesitation> טוט זאכן און ריעקט צו זאכן. סאו ס'איז זייער, זייער שווער.